E woodi woya noddirdu, e woodi pemborgel kaliipa, e woodi ngefirgel henndu fan, e woodi extension mbaya, e woodi luttu ɗi.